<hesitation> lau ifou, a eu pagua aguaguga, lau ifou a, eu aguaguga algaiga, a alogai, kapaina fakapa, fagu velo, lau ifou, opolauai aga, ga laisaoma, ke ga laopolaoma eu aguagu, pagua alogai lagu. auga, deo, deo femio aufakina, eu aguagu alogai femia laoma. Gome deo <hesitation> alogai lai samaga, meau mao alaisai puo, gapuo. Lau ifou eu ifou eu aguagu aloiai ga, deo femia, aufakina eu aguagu alogai. kina apalai, kina veloi ma ganinagai kai, deo paisa femia laoma. Gainaga lalogo, aguagu velo aufakina, emu alogai aloisa aloagu. Ke auga pagua aguaguga, aufakina pinauga, foama feka, oifoafu, gome <hesitation> gome, moni pinauga alapa'aua, pagua aguagu ga, aifa fopapinauga, foifea, ago foaga, ago feake fauma fovivina, foama fofauga. Foama akaikia fofauga, oi inaemu faekimu. Lau inau faekimu laomo puo, lau ifou lau eu, pagua aguaguga alogai ga, fapinaug foama feka, famili faima laoma. Faoma lai sama inau agekimu laoma puo, pagua alogai ga lagaoma lagu. aga, pagua alogai ga moni feka, moni feka, mafe foima, mafe foima gakoa mafe fekavelo, fafia moku falao famai, tsi suga fa'afa, gakoa lau eu ga, tsi, suga, laitsi laitsi, palave ga, a safa afakina feka, tsi suga, gakoa tsi suga feka, latsi alo elao, laitsi feania, palava eka, palava feania suga feka gakoa, suga <hesitation> fokapula, fopinauga kainai puo. Gapua pagua aguga, lau ifou eu opola, pagua ogugai aga, gaina amui pinaugai alokapai sama, emu aguagu ageilikae, aloagu velo, aloagu. Gome pagua ague puo fapinauga, mafe faima, moni feka, gakoa amo aguagu feilikae. Gapuo pagua <hesitation> aguga alogau, lai ifou, aopolau, ifou <hesitation> aguagu laisaga. Ga alaguoma, ga aloaguoma samaga, oi amo aguagu ageilikae, gome foama ageka, moni agao emuai ageka, kina agao emuai ageka, gapuo papiau eikapa afolopalifua, painao opolai afoafi'i, oiemu emu aguagu ake velo ageagu. Deo fou alogai aloagu puo aloagu velo. Meau kapai fekemai kai, oi gaina pinaugai lokapai puo aloilikae. Oi afolo foama ageka, moni ageka puo, amo akafamu, gaumu safa aloi agegama. Kapa agao anina akeani, moni ageka puo akeafa akeinu, akeania. Gaina alo agegama, gaina aguaguga aguagu velo. Ga faguoma pagua alogai. Gapuo lau ifou aga, gaina agugai fagu, faifea fapinauga, moni feka, mafe feka, faima gakoa, tsi suga aufakina familiai feka. alo fegama fagu. Ke deo safa fala'agegeaina. Lau ifou eu aguagu galaguoma lagu. Eu kekae, eu kekae, eu apala kekae kai, egaina aguga ga, lapakoania ga <hesitation> gaina aguga, laguga lagu velo lagu. Pagua alogai safa, a pagua agemiau kapai fopipalagai, fapipalagai, gakoa. Gae pagua lapenia puo, meau kapai aloiai, gaina kai aniu keani, kepalagainiau, lau eu pagua alogai lagu. Gome pagua alogai, la <hesitation> megamega aloiai lopia <hesitation> lapanaini'i, gaina lau eu pagua alogai, la pinauga lakapamo, megamega pinauga lakapamo, ke lamue lalao pinauga. Puo lau eu aga, gaina amui aloiai, lakoko lapealai, lalao lamai. Gome gaina amui lakapai ga, lau velo, opolau safa epinauga velo, opola veloi lopapinaugani'i, gome deo lapamia puo. Gapuo gaina aguaguga, lau ifou, gaina aguaguga, mau elao, aguagu velo laisa. Gapuo gaina aguga, agugai lagu.